Äj masät ngustatzäkpapä molee roja mole tzapaspä yy äj yomo' preparatzäkpa, jetij sye'tapya tomate, sye'tapya cebolla, sye'tapya este sye'tapya galleta biscochitu, sye'tapya galleta ovalada, sye'tapya este chileancho, hay vece kyojtapya niwi, ya jenä este tyu'mpäpa tumä tzikojmä, jenä ma'nte 'yajkätäki licuadora'ojmä, lyicuatzäkpa, ya jenä ma'nte kyojtapya'nte juktojmä ja'ku syosu, jenä kyoj jenap jenyap kyojtapy jeä sijsis jyuyupä pollo, kyojtapya este todo ingrediente lo que ya licuatzäjkupap, jenä sye'tpä'pa todo en junto ya putpa'nte je mole tzapaspä jakutyät ompa ku'tu.